komiði sæl og verið velkomin í

en venjulega ég er stödd hérna á Seyðisfirði og það er

það þýðir að það er slökkt á öllum ljósum í bænum og svo eru svona

úti um allt þannig að við ætlum að hitta listamenn og krakka sem taka þátt og er

ár hvert tilgangur hátíðarinnar er að fagna komu sólarinnar eftir fjögurra mánaða fjarveru eru krakkar okkur finnst ótrúlega mikilvægt að fá samfélagið með

bara allir velkomnir að taka þátt meira að segja tók leikskólinn

þau hjálpuðu einni listakonu að búa til alls konar hringi og margt fallegt sólina í alls konar

til hamingju með

og hvernig gengur þetta fyrir sig ég fer hér á milli

í hverri spennistöð og það er ekkert hættulegt að slökkva svona á rafmagninu komið

þú ert að slökkva á ljósunum heima hjá þér ekkert öðruvísi

telja niður þetta er alveg að fara að gerast

þetta gaman bjóstu við að þetta myndi springa svona nei sá þegar þetta sprakk en spyrja hvernig er að dansa í svona kulda við fundum

ekkert fyrir kuldanum út

mér var sko ískalt

hvað eruð þið búin að æfa þetta lengi í svona þrjú ár nei

eins og listaverkin á húsunum það er líka mjög skemmtilegt ertu búin að sjá eitthvað

hvað er uppáhalds hingað til mér fannst þarna gamli skólinn